طبعًا لو تفرغت في -ال- اليوم يعني لمدة ثلاث ساعات راح أخصص الوقت كالتالي: القراءة سأستغل ساعة للقراءة سواء كتب ،روايات ،تنمية شخصية ،اللهم استثمر في معرفتي ، -الم- المسألة الثانية ممارسة الرياضة سواء في الجيم، أو الجري في الحديقة، والساعة الأخيرة راح أخصصها في ممارسة هواياتي <hesitation> مثل الكتابة والرسم.